Doi nekel a nanu bagian dua ndia so na lae hapu ndia langan a ma hapu ndia ikon na. Lae ndia sisi esa ndia so na simbol negara ndia. Fo ndia sisi mani lai na ndia langan ndia, ma ikon na so na nai langa na dae, ta so na ini doik a ka dean na ndia son hapu gambar ini iko kal.